والله الخطوات تختلف بطبيعة من كل نهار معنتها حسب النشاط اللي نعمل فيه، أما معناتها <hesitation> يوميًا نمشي حوالي بين خمس آلاف لسبع آلاف خطوة يوميًا وكان نحسبو الأسبوع كامل <hesitation> نجمو نكونو نقولو إنو العدد بين أربعين خمسين ألف خطوة تقريبًا.